Akoraha sary maseseky zany eky koa anao androany ty, sara avao, nagnino, misy problème mein sa ino, zakay ana ro, tiako ho lala, halako mahita anao vignivignitry akona'nizao, maseseky ndraha sy hainao nagnino aby zany aby. Asa niady tamin'olo sa nisy raha very, zakay ana rô.